जसा की अपन जाना कि नाव में जद अपने गुम्बा जावा तो नाव एक ऐसी चीज रेवे जिमैं अपन पानी पर तेर सका। अब अगर अपने नाव का जागणे और दूसरी कोई चीज़ में जाबो छावा। या गुम बो छावा तो अपने किनारा पर रह केर देखनेपड़े। अगर अपने फानी में या नदी में या तलाव में बीचो बीच जानो। तो वहाँ जाबा कान ने सबसे बढ़िया और सबसे मस्त चीज रहे रेवे ना। अब नाव काई तरह की रेवे लाकडी की भी रेवे लोया की भी रेवे। जेट टाइप भी रहे हुए जिम पाजे पंख्यों लाग रहे हुए। तो नाव में जद जाओं अपन तो अपन पूरु नजारों देख सका नाव बीचे बीच पानी में से उके बाद में अपन पानी में जो मच्चा तेरती रहे हैं उने भी देख सका ऊके अलावा जो वहा की तो नाव के द्वारा अपन। नाव के द्वारा आपना बहुत सारी चीज़ां को आनंद ले सका।